Ierto avy ny sakafo lafo nefany an, ankafiziko. Dia eo ny lelan'omby. Lelan'omby sy voanjobory. <hesitation> Somary sarotsarotra ny fikarakarana an'ilay lelan'omby satria mila diovina tsara kikisana tsara mihitsy amin'ny rano mafana mangotraka dia tenehina elaela. Dia ny voanjobory miaraka aminy koa anefany an, mila alona iray andro mialoha izay vao andrahoina miaraka aminy ny ampitso. Dia rehefa malemy daholo zareo an, izay vao asiana laron-tsakafo. Eo ihany koa ny tongotr'omby. Ny tongotr'omby ihany koa anisan'ny sakafo matsiro tiako fa sady lafo izy an, no manahirana ihany koa ny mikarakara azy satria eo amin'ilay fanadiovana ihany koa dia somary mila miaritraritra kely mikiky an'ilay tongony iny amin'ilay loto be amin'ilay tongotr'omby. Dia avy eo iny an, mila maharitraritra koa mitanika azy fa mafimafy iny.